<noise> Indraika isanandro eo zao de manondraky raha amboleko izany hoe, impito isakerinandro akeo ra tena oe megna kasagna ny andro fa ra ohatra oe avy iny ny orana de efa io orana iny arô manondraka agnanjy defa si zegny.